Ndiaa nuun kui'i io ta kui'i i'ia ku naranja ku mandarina ku limón ku lima kuyiikueexu'u ku kui'i nani papaya kui'i niuudiichikue'e dichi kuaan dichi kuixidichi i'ia io kui'i nani sandia nani malón nani mango nani chupandíaa nani ndee maa nuun kuii io te io kui'i i'ia kui'ividi kui'iñaatiuu daana dikoxi i'o io kodejadi maa nuun kui'i i'o koii'oka taj kui'ija na'ana naaxe'e naanixi maa nuun kui'i io i'ia